Noy ngaɗirta hatare lotorde. Enen tawa fine meɗen en tawi kataje e waɗire yororo e wodi, e wodi kataje gaɗirteji e ɓoccu haurite e jure haurite e chondi go. sai tawa hatare waɗego kuma e wodi combe jaɓine ta jaɓine commbe fu sai sintina, ta santini ndiyan ɗan latake kata fu. Kanjum ma e ɗan waɗire hatare lotorɗe.